Jiɗmi ko waawde haalde no feewi ngati sa waawi haalde, a anndi no kaaldata. A anndi konnguɗi ɗi kaalata, kala mo kaalduɗa, aɗa waawi faaminde joomum ko njiɗa haalde. Aɗa waawi heɓde hakkille mun. Aɗa waawi gollitde e joomum. Waawde haalde ko huunde nde njimɗi waawde no feewi, haa teeŋti e waawde haalde e hakkunde yimɓe heewɓe.